أحظر الحليب المغلي، أوضع له مادة إسمها مادة الأيس كريم، هي تكون عبارة عن نشاء <hesitation> زي ش-مادة النشاء، تكون معاها <hesitation> علب صغيرة من النكهات ، أقسم الأيس كريم لثلاث أو أربع أقسام، أظيف لكل قسم النكهة الخاصة فيه، وبعدها أوظعه بالثلاجة.